Kengirular asosan tunda aktiv boʻlgan hayvon hisoblanadi. Urgo'chi kengiruv bir yil davomida faqat bitta kengiruvni voyaga yetkazadi. <hesitation> Ular dumaga tayangan holda turish va yugurishda ham foydalanishadi. Kengirularning turli xil dushmanlari mavjud.